जब मैं कौ नदी के बारे में सोचंतु तो सबते पहल मइये मन में आनतैये गंगा नदी। गंगा नदी भारत देश में पायबे बै सबते लम्बी नदी है और जी भारत देश की सबते पवित्र नदी है। लोगबाग जक्की पूजा करतनिये जक्की आरती लरतेइन। जाको पानी कबौ खराब नइये होतुई जाके पनिये गंगाजल कहंन्तैये और बहुत सुध मानो जन्तुये घर में जब कौ बालक की तबियत खराब होतये। तो सबते पहल बैये गंगाजल पियायो जन्तुये है गंगा नदिये भारत के लोग अपनी माँ मानतेईन और गंगा मइये कहंन्तैये।